ഇതേന ഓരി ഫ്രേന്ദ് കേന്മേ ഇ സുമര ഇതേ ദിനത്। ബന്കര ഗ്യ്മ് ഗ പോവന്ദുല്ലു ദൈഥന രേജാന്। ഉന്ദു ദൈഥ കിന്ഛ ദിനോല ഗ്യ്മ് ഗ പോവന്ദുല്ലു। അന്ദു പന്ദു തേകേ കേരേന്ദു ഓരി അന്ദു കോശന। കേന്നേ ന്ദന്ദ അകേ അനു ഓരി ഇതി അന്സര മല്പേ। ന പന്ദു ന്ദന്ദ അന്ദി അനിത ബന്കര ഗ്യ്മ് ഗ। പോവന്ദുല്ലു കേലേ ഓന്ജി രേജാന് ഉന്ദു അവു ദൈഥന। പന്ദു ന്ദന്ദ അനേ ഇതേന അരോഗ്യേല ബുക ഫിത്നേസ്സ്। തബരഗേ ബന്കര ചരേ ദേതു ന്ദുല്ലേ ഭുകേ ഇതേന। ബോദി തു ഛുരു ബോജു ജസ്യ അതിനി ഛ്ഹുരു ദപ അതി। അ ബോജു നു കര്ഗ ഇസര കദിമല തോന്ജ യനിത ഗ്യ്മ്। ഗ ജസ്യ പോവന്ദുല്ലു ഭുകേ ഇതേന മന്സത ഉന്ദു। ദിനോല ഗ്യ്മ് ഉ ഛുരു ജസ്യ മന്ദന യനിത ഫിത്। അതി ബേക ഫിത് അവേ ഭുകേ ഇതേന ഛുരു ദപ ഉല്ലേ। അവു ഇതേന ദപ കദിമല യനിത ജസ്യ ഗ്യ്മ് ഗ। പോവന്ദുല്ലു അന്ജ മന്ദ പന്ദു ഓവര ലതു। ദൈഥന ഗ്യ്മ് ഗ പോവന്ദു അന്ദു പന്ദു ന്ദന്ദ। യനിത ഫിത് ബോദ്യ് മൈന്തൈന് യനിത ജസ്യ ഗ്യ്മ്। ഗ പോവന്ദുല്ലു അന്ദു പന്ദു അതേ।